सिम्प्ले सोउप् बनव लगिले अप्न इन्ग्रेदिएन्त्स् लगिबो दो तब्लेस्पून् ओफ् ओलिवे ओइल्, पिअज् लगिबो गति धह, नहोरो लगिबो अप्नर् तीन् दमन्। मिन्चे कोइ थोइ दिय प्लुस् सरिक वेगेतब्ले और् छिच्केन् रोत् लगे, तोमतो लगिब, निमो खरु, ब्लच्क् पेप्पेर्, वेगेतब्लेस् लगिब, चर्रोत् लगिब, प्रोतेइन्स् लगिब, छिच्केन् बेअन्स् लगिब, हेअत् ओइल्, ओनिओन् लगिब, गर्लिच् लगिब, तोमतो लगिब, वतेर् लगिब।